الى كنت غادي نخلي يعني واحد العمر ثابت يعني لبقية الحياة ديالي غنختار العمر ديال 24 اولى 25 عام حيت فديك الوقيتة كتكون القوة الذهنية والجسدية وفهاد العمر كتكون الطاقة كاينة موجودة اللي كتخليك انك دير بزاف ديال الحوايج